Kelebihaan ita talelak berita penting, biasa nafada informasi besak ia lo hataholi. Hataholi la manu duduafik neu informasi neu sodak boema nanu pemikiran luas. Kekurangan neme berita ia kadang informasi luma makno tao na hataholi ta nahik hataholi luma.